Ndwom ahorow pii na ͻwͻ hͻ ntsi memmpɛ dɛ daa mebetsie kortsee. ͻwͻ dɛ mohwehwɛ mu na muhu ahorow a ͻwͻ mu na metsietsie ne nyinara. Ihu dɛ sɛ etsietsie ndzɛmba pii a, obue w'adwen mu wͻ mbrɛ ihu biribi fa. Dɛm ntsi mepɛ ndwom ahorow ne nyinara ne tsie kyen dɛ ibetsie kortsee ͻba no dɛm a, ͻbͻfon.